چٹھی اک شام نوں میں کار تے دروازے تے اک عجیب چٹھی پائی، خاص گہرے نیلے رنگ دے لفافے تے کوئی پتا نہیں سی۔ صرف میرا ناں لکھیا سی۔ ہولے نال لفافہ کھول لیا تے اک پیلے کاغذ تے لکھے شبد پڑھے۔ جو تو چن منڈلا پورا ہو جائے، پرانے پیڑ دے تھلے آ جائیں۔ سچائی دا دروازہ تیرے لئی کھل لے گا، اپنی پرانی یاداں واپس لے آ—اک دوست۔ دل تیزی نال تڑکن گیا، ایہ کیڑا دوست ہے تے کیڑیاں یاداں لیا ہے؟ چن منڈلا جیکل سن کے من وچ عجیب جاگیا سا جاگا اٹھی۔ <hesitation> پہلا تاں سوچیا کہ ایہ کنّے دی شرارت ہو سکدی ہے۔ پر پھر دل نے کہا کہ اک وار چل کے دیکھن وچ کوئی حرج نہیں، پرانے پیڑ دے۔ ہتھاں کئی وار بچپن وچ کھیل دے سن، کی پتا کوئی پرانی چیز کھیل یا یادگار ہووے۔